Oe jo ngom waro sejarah nege kalau toma indonesia nena ge ene ma bukti romoi ge, indonesia ne dahe jajah se balanda, indonesia ne dahe jajah se japang, cina, a ene ma bukti yang jo ngom waro moi-moi nena ge gatebe ona tagi sodia benteng orange, benteng tore toma tidore, trus kemudian ge toma candi borobudur. a gatege